इंटरनेट पे खरीददारी करभा में और दुकान पे जाके खरीदारी करभा में घनों ज़्यादा फर्क है। दुकान पे जाके खरीदा जे तो अपन अपनो मनपसंद कपड़ो हाथ से देख सका। और इंटरनेट पर ऐसे नि दिख सके। आज काल तो ये फोन पे चल गया जो पीसा डाल दा और खरीददारी करा। और अपने घर पर ही सामान आ जावे। पर सबसे बढ़िया काम तो दुकान पे जाकर सामान खरीद बो ही है। अपन कैसा भी समान खरीद ला ओर पैसे भी कम करवा ला।